Aime yokposo lore yorokposo lore tio lore yo olookposo tiowo. Ehi emo kekere ugha yo okposo osose lure ruro khari ose ho so lire run ora te because emire tse ukha ruoya khari ose ofawaro ugheyo te maybe khe olo okposo omie ekpeghoro maybe khari ekpehoro liro mo lumie ikhi utio lotie wo lure ruri ekpegjo khaghe fuo oinemi na aifo okharowa owa phoro ola, ami owa phoro loze okigbona eyara imoya mie loze oru aamin udu lore mina khi emokimin aimo okposo eyara umie khosose ukhue momoro ru but olo kerie ri ongue mio temira <hesitation> mio le eshe liso miena wo imina khi egua no lo mori aimin, ukha kho ri okposo lotiowo ukha mie meze khi like oh, ujust mie udu re okhuro udu khada khuoi lure mapi yuokhe olo kposo na tieme wo khari imioya eyara okhi ro kere okposo khari omomikhi ekpeghoro khari ekpeghoro okere ri oroh.̣̣ Ukha mie umie ura wa khe, orore o, a kire gbebo oya wafa airuro uchi wore, ughe yori osose ughe yori osose but omie aigbe character olose ofa, ofawa mo so oya kere okposo yo otpe mie ikhi mieme mie loze kho ti mie wo osose orge omi kpeghono oze emuro khi otiwo eye umie oya mio okposo oya <noise> olokposo na otimewo ira keseo ori ughe kere ri yekhi ukha mie eya ra labi olo okposo, nabil olo okposo aimie ya sonie eyara emile kere okposo ikpeghoro rose kere ukha kere okposo rari omio mina ikpeghoro wana yere te Because ukhayor rari ikpegor ni ror mor orarekpe na ora ri mie fie gie rari emeh omie emor reh uwere otso oregbe okha kira okirari omoi ikpegori omo sturere naguere ukha guere or guere itsori roraretse nare gbakanya araritsi wewewo gba akanya roze eyara emeh so ne wagbor ukero okpotso nu re waraque reyere ora semuguere rorare ewo yewotor notso naboya okere ikhu kero okpotso nabor kirakhe okiri regbemeh meh re gbie egbe bi ami roso noya keh nokira omo oya rufufa ro gie emina amor meh oya oraquere steni ugi amie meh with ufufa aro ortsuewor otchiwa rare na ore emuguere gba akanya yrwo oki rotsonewa agbor